Ah pomme de tera frity tegna tiako, <noise> alaiko pomme de terre ah de voasako de avy akeo ah salasalafako maromaro, de endasiko ambony tokoagna amizay ah, afagnaiko menaka, de avy akeo ah alefa akao i pomme de tera de rehefa mendimendy igny izy ah, de bataiko de ndraindraika ma izy ah sôteko miaraka amigna tongolo mbana <hesitation> tômaty.